Eeee! Ilay i satria manamora ny asa tsy mandany hery tegna tsy mampiasa savony fe la mandany courant la tena mitritriky courant.